<hesitation> Reo karazan’ny <hesitation> la scie zaoo, misy le ampesaign’ôlo aroa, ôlo aroa no manao manapaka azy. De misy le helihely ôhatriny ampanarahan-dragno regny. De misy koà le maventy be le, <hesitation> amin-ny machine zaigny ampiasagna azy. Ohatra raha kakazo maventy tapahantegna aminazy, de tsy maitsy mampiasa le maventy be izaigny antegna anapahagna rahaha aminazy.